D'abitüdine mangiu sempre dus a culasiun, sun stait abituà parei sempre da cit. Nurmalment magiu sempre lë yogurt cun i cereai e ün bicer d'succo e per la resta ënvece ël salato a m'pias pa vaire, mach cuand i sun ën gir ënt i hotel, alura li cuaicuzëtta mangiu